واحده من لحظات حياتي اللي شعرت فيها بالقوة وواجهت فيها خوفي كانت اللحظه اللي قررت أنا فيها اتكلم قدام جمهور كبيرقبل اللحظة دي، قضيت وقت في التحضير والتدريب. كل ما كنت بحضر بشكل أفضل، كنت بشعر بثقة أكبر، في البداية، كنت متوترة ومش متأكدة من نفسي، لكن قررت أني أواجه خوفي وأمشي في الخطوة دي